Ah fridge de am am na njëriñ, na pa- soo jëlee sa mbuus nga root foofu sa ndox bu set ak sa mbuus yu set mu sol ko nga takk, nga dugal ko ci biir xam nga loolu njëriñ la, nga am sa jën mbaa sa yàpp mbaa sa légumes yii nga dugal ko ci biir fridge bi xam nga loolu du yàqu loolu ba tey njëriñ la, waa loolu mooy njëriñam.